जुस हमारि जिनश होन तो तैंडा जो सा नेन्द्रिसा खिधा भी होन। तो तैंडो हमे सो चीज साकु धोर जुस एबी मंग धिली जिनश भी होन तो तैंडा मंग का नोत होन। जे हौन ते तुक डोरला की खिसे पोंडा छुट सोकौं तो हौन तेतु मोदी मडिकोरी तेतु खिशेन्डा धोरदा। तो सा सबसे में खिसा होन तेतुक हमे चोर खिशा भी बोलुपो।